Mul ommaq üteq sääntseq supõrvõimõq, minkaga ma saa ajo jõul asjo õhku nõstaq vai hindä mano tuvvaq. Nii et laisa inemise jaos om tuu väega hää asi.